اللون البرتقالي غالبا ما يرتبط بالطاقة والحيوية ويذكرني بشروق الشمس وغروبها تلك اللحظات الدافئة التي يكون فيها الجو مريح وجميل ومن ناحية أخرى البرتقالي يوحي بالحماس والإبداع وهو لون مبهج ومعبر وأيضا <hesitation> فواكه الحمضية مثل البرتقال <hesitation> وهذا يظيف لنا إحساسًا بالنشاط والصحة